باش تطور أسلوبك في الكتابة أول حاجة يلزمك تقرأ برشا كتب ومقالات باش يشو- باش تشوف أنماط كتابة مختلفة وتتعلم منهم، تاني حاجة حاول تكتب كل يوم حتى لو شوية باش تتعود ويتحسن من أسلوبك وقت يكتب ينجم تبدأ بفكرة واضحة وتركز على إنه يوصل المعنى بطريقة صحيحة وواضحة وبسيطة.